أكتر واحد ليه تأثير عليا كان مدير سابق في شغلي واشتغلت معاه لفترة طويلة الحقيقة، وكان تأثيره عليا إن هو علمني قيمة الوقت وإزاي استغله وكيف أفصل بين حياتي الاجتماعية وحياة الشغل والعلاقات العادية وعلاقات الشغل وهكذا يعني فاستفدت منه كتير جدا الصراحة وعرفت أفصل بين العلاقات عموما يعني.